Wouro, woulounte khénkhéné, diokho nti khénkhéné, soroyogoni nti khénkhéné, féré nti khénkhéné wouro, sélouŋou nti khénkhéné wouro, goumbo nti khénkhéné wouro, gnogomé nti khénkhéné, diékhé nti khénkhéné wouro, yélouŋou nti khénkhéné wouro, eehh, forou nti khénkhéné wouro, diérinté nti khénkhéné wouro, diagabé nti khékhéné wouro, kandiané nti khénkhéné wouro, touré nti khénkhéné wouro, diagabé nti khénkhéné wouro, férinnguidié nti khénkhéné wouro, gnogomé nti khénkhéné wouro ok.